Makemake wau e lilo i ʻālapa kaulana no ka mea i kuʻu wā liʻiliʻi ua holo wau ua pāʻani wau i ka pōhili, ua hakoko wau, ua hana wau i <hesitation> ka hakaka. Nui nō kuʻu makemake e hoʻoikaika kino.